सोब्स्तिक् ए खले अम लहेल्हेक् हुअ होइ। अरु सोब्स्तिक् ए बहुत् एत-एत बोस्तु होरु, ओलो-ओलो बोस्तु धरे। हेतु कर्ने अम मुखोलो होरु-होरु बोस्तु ए जये। अरु अम सुबाते हु अम ख बोले होहै कोरे। अम हु सुबाते बेसि कोस्तोन होइ। अरु लहेल्हेक् सुब होइ। अम हितु कर्ने होहै कोरे, सोब्स्तिक् ए। अरु सोब्स्तिक् ए निजोर् अन्गोलि कित लोइ-लोइ कोरि बोलेके सोब्स्तिक् ए। अरु हितु कर्ने अन्गोलि बोले एक्स्चेस्सेस् होइ थके हितु कर्ने। अरु सुबाते हो भल् होइ। ओलो-ओलो खन जये कर्ने। ओलो-ओलो बोस्तु धरे, बिनि लू, बिनि खुअ। कर्ने होरो सुबाते भल् होइ। अरु हितु कर्ने दिगेस्तिओन् तु अमर् भल् होइ। अरु जोदि ए फले समु। अमि जोदि समोस् अरु कोतरि ए जोदि। अमि कति समोस् ए जोदि खौ। तेति अम बहुत् किनि भत् जये। भहुत् किनि भत् जये। अरु समुसे खलो बहुत् किनि भल् होइ। कर्ने अम धोर। धोर इमन् ओकु बिध नह। अमि भल् धोरे धोयि बो परु समुसे दि खले। कोतरि अमि भल् धोरे कति बिनि खौ परु। किबद बोस्तु। मन्खो ए होग्ब। भेले किबद बोस्तु अमि धुने कोतरि दे खौ परु। अरु समुसे हो अम हेल्प् कोरे। होहै कोरे अम बोस्तु तु धोरि बिनि। हुमए बिनि भल् धोरे खौ बोले। उते हिनि लोए बिनि। हमोरि बिनि खौ बोले। हेतो एह्त नेके अम समुसे अरु कोतरि हो हेल्प् कोरे। अरु सोफ्त् स्तिच्क् हो अम बहुत् किनि होहै कोरे।